﻿Wuccina shi fudi yuwan a pidam twaado. Ta fuddina arshau man fudduko arshan mo nluun ti wujii maa miko nshadu laa yaaji nyun doi. Shee kumbam, ta yakkina bara <hesitation> ambule maa yakkuko ntuboyei-tubuye-tuboye-tubuye nshaaron ta ƙelei nfuttu. Minu yiiji cha ƙpeɗek. Akam pida fudi nyuwaanim. Peneng ne miniji twaado, ni miniji kumbam cibba shoojemo a penu kushira yuwaanim. Yiiji yaƙayou-yiiji yaƙayou manni a peno fundo twaadom maa kaƙƙo cha mu fudo twaado paamun fucci cha paamun an fundo twaado an ƙuuji, ƙam nong mandi arei ɓirang shi yiiji cha meetuƙo tattaani to, minje maa fuɗi nyuwaani a piɗam. Alauwe ƙe maa ɗittina - ɗittina - ɗittina ƙen wattu ƙari bara yei waani ƙema ƙaruko yei ƙen shattu yaajiƙo ƙen ƙeɗon shikki-ƙedon shikki ƙe maa ƙeɗuko ƙen dunguna pang ɗellaani, fuɗi njuwaani a piɗam, kuma ne miniji nen ci meeko. <noise>